हफ्ता मां एक या द्वी बार हम रेस्टोरेंट मां चलि जंदन। और जख तक आप म्येरा सबसे पसंदीदा रेस्टोरेंट कि बात छिन कना त आजकल दिल्ली मां एक नयू रेस्टोरेंट चि खुल्यूं जेकु नूं चि सोड़ा बोटल ऑप ओपनर। येका अलावा मैं कभि कभि यशवंत प्लेस चलि जंदू दिल्ली मां। ज्वो चाणक्य पुरी मां चि। तख मिलदन, चिमनी सिजलर्स एक रेस्टोरेंट चि। तख बढ़िया मोमोज मिलदन, तूंकू स्वाद भी बढ़िया व्हंद।